Yo ngada diamanou béni wori, <noise> sénégl kenkeni ndiamané gna, bon ndémou télé mali, ndémou télé cote d'ivoire, ndémou télé mauritanie, ndémou télé france, ndi presque ndi nta nguébé ŋa a fo senbenté di gna france ya. Yo kou diamanou sou, diamanou inta bana bon nguégni franssi nokho ké ŋa télé wacanci mé kéŋa kha télé kira ta débé diamané yogo khana ri khayi kha patron na kha déni yo kounta konténé yo déguéyé lanta hari bané koŋo kouŋa ndafo wouti.ŋatou tane ndagui tane li; eywa italini yana ba, holande ni yana, angana daga kira lélé, patrona na kha déni a na kha riti, gna koukou. Yo comme serenti diamané diakini khin nké ké gnimé ké senegal comportement bé gayi diamané ké woga biréné biré mokho bé, <hesitation> a ya liŋinda nan khoto diaman koutou koussou, a féti nanti ndiamané gnani dé, parcek yéré anga ro woga fobé tou anga ro sénégal nokho nbané ta, a gna agna sénégalais, o fini okhibaré ma gabo, bon diaman nkoutou kou angana daga nokhou sou aŋa tounou fo lamané, <hesitation> moukakhou nponé mangada tou, oubien khanou bénou andi ganta bana manga touniya foné mais kento diamané ké yéré nké da ken wori wo diamané nbana. Yigandé kéké a sou nbana angana daga kara sou angana golgna a gniguéna ta yo kha na tou nanti ni ké ya, diamnan koutou kou aŋa touni foné nan khoto sénégal. <laughs> Mauritani nkaw ni yani kouŋa wala ndaga koussou ndaga diamanou koussou.